شنو هاد السؤال? ضعف مالي أو ضعف عمري! بتمنى لو بقدر أخد الأتنين. ولكن أظن أنه ضعف العمر بيخلي الواحد يقدر يسوي أشياء جديدة. ويكون قاعد يفكر كيف يخليها لعمر أفضل وياخد قرارات صحيحة.